yes mine damer og herrer velkommen skal dere være hit til Nasjonalbiblioteket. mitt navn er Yousef Hadaoui og i dag skal vi kose oss skikkelig altså bror. og hvis du ikke liker at jeg sier bror da er du på feil sted for i dag skal vi snakke om brorskap og brødre, rettere sagt brødrene Dal og med meg har jeg en jeg anser som min bror en bror fra en annen mor nemlig bror Tufte Johansen.
ja takk bror.
åssen går det bror?
det det går fint, så fint som det kan. det er veldig lange, ensformige dager som gjør at man når noen ringer fra Nasjonalbiblioteket så sier man ja.
da er det på den med en gang.
jeg sa ja før jeg visste hva det var.

du sa ikke ja pga. meg?
jeg hadde sagt ja da òg ja ja da hadde jeg sagt ja.
fordi Bård du var jo min første første arbeidsgiver .

ja i NRK ja for du hadde hatt sommerjobber og sånn.
ja jeg har hatt sommerjobb.

første bransjejobben.

v selvfølgelig husker jeg jeg husker alt fra det der det er jo ikke så ti år siden ja jeg jeg var en liten gutt på den tida så jeg husker ikke så mye. nei det det var det jeg husker da du kom inn første gang så var det jo du hadde med deg euntouragen ditt Nasser og han var vel egypter var han ikke det.
ge egypter.
egypter så det var liksom det var gata.
og manageren min og den jødiske manageren som jeg hadde.
ja så det er gøy at det er jødisk manager til en egypter og det følte jeg følte gata kom inn. Urix på syre kom inn så det var veldig forfriskende og bra og det er bra det går bra med deg.

men det jeg også lurer på er du var min første husker du din første arbeidsgiver eller din første jobb?
ja altså jeg jeg var jo liksom krongla meg inn i NRK med å å vinne en audition til et program som ikke ble noe av så det ble aldri noe men da var det liksom da hadde jeg blitt litt lagt merke til. men så fikk jeg siviltjeneste som hvis du er ung hvis du nekta militæret så fikk isteden for tolv måneder i militæret så fikk du 18 måneder siviltjeneste.
siviltjeneste.
og da kunne du jobbe sånn Blindeforbundet Blå Kors Røde Kors osv. men jeg fikk da i NRK og da begynte jeg faktisk i barne- og ungdomsavdelingen som Brødrene Dal ble spilt inn til barn og barneavdelingen var det vel kanskje det ble spilt inn i.
fordi Bård jeg har med et lite klipp her som jeg har lyst til å vise deg.
ja, min første tv-opptreden.
det tror jeg eller det.
det er det trur jeg altså, jeg mener bestemt det er det.
så vi kan jo ta en titt på det så får vi se.
jeg tror jeg leverer ganske bra altså.

og der ser du ser jo det er et sted du ser inn i kamera òg og så du liksom du må driver og holder på i bakgrunnen der.
det det jeg husker fra det opptaket det var veldig stort å være med på jeg var da det da det var sånn man trengte prod.asser ikke sant løpegutter så da var det sånn å du får på deg noe kostyme også men da husker jeg at Trond Kirkvaag er jo han han var jo et fantastisk morsomt menneske funny ikke sant og så skulle jo Kjell-Magne Bondevik komme på som dere så på den scenen.

det var sekk og.

og da var han sånn det er Kjell-Magne her klarer ikke jeg å etterligne han så godt da jeg sitter i limousinen min nå jeg trenger noe jeg trenger noe kaldt å drikke ja hva skal du ha nei jeg kunne godt tenkt meg champagne og holdt han på og hva skulle ha og han hadde kjøpe røyk til han og og alle trodde at det var han. og Kjell-Magne Bondevik om han skal ha røyk og det ble det oppstyret, så da husker jeg jeg var sånn fader for en kul type det overskuddet og den lekenheten og så flink til å parodiere da. så da dermed så kjenner jeg de det er jo det er jo nostalgisk først og fremst dette her da å se Brødrene Dal for det var jo noe man var veldig fan av når man var veldig ung gutt, men derfor har jeg litt bakgrunnsinfo fra settet òg.
fordi bare for å nevne det Brødrene Dal det er jo et KLM eller de tre gutta Kirkvaag Lystad og Lars Mjøen og første serien var jo Brødrene Dal og professor Drøvels hemmelighet og det var i 1979 og da var du elleve.
1979 da var jeg ti.
ti år var du ti år og og så kom Brødrene Dal og spektralsteinene i 1982 og Brødrene Dal og legenden om Atlantis i 1994 og til sist i 2005 Brødrene Dal og Karl den tolvte gamasjer.
ja det var sånn i tydeligvis idé 2005 1905 Norge Sverige.

fordi det det jeg lurte på Bård hva hva er ditt personlige forhold til Brødrene Dal?
mitt de da den første serien de to første da var jeg ti og 13 år så var det vel ingenting jeg gleda meg mer til å se på tv. altså første da jeg var ti år da var det bare vente på det og da var det jo som du vet det var jo liksom en ørken.

det var barne-tv var lite grann. det var f.eks. ikke barne-tv på mandager for det måtte ikke bli for mye tv bestemte NRK.

så det var bare den halvtimen da tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag. var det søndag? så når det kom så var det så jeg føler at det er vel ingen komikere nesten som som har hatt så mye forventningspress som den andre serien for vi satt sånn å fulgte men vi var veldig velvillig publikum da. så jeg tror også. det er veldig mye ordspill der ikke sant som gjorde at du gradvis skjønte det og du måtte få forklart Gaus, Roms og Brumund Dal Brumunddal det er noe det er noe som heter Gausdal også fant vi ut og det var jo faktisk det går opp dette her så det var veldig sånn .
det er litt sånn morsomt at du at du skjønte det fordi for meg da som jeg har også vokst opp med Brødrene Dal, Gaus, Roms og og og Brumund Dal. jeg jeg skjønte jo ikke det før før egentlig nå nylig at det var at det var liksom.
men var det ikke sånn nettopp å være liksom ung gutt og ung jente at du du kunne sitte og så se de padler i båten Elvegris sånn så sier faren din det det var for noe som heter Tigris var en annen båt så derfor kalte de den Elvegris da lo dere liksom for du var så keen på at det skulle være gøy.
ja men ikke sant faren min tenkte jo ikke det han hørte bare gris ikke sant og da tenkte han at det er haram det er der .
det er harambåt. de er gærne.

Mot i brøstet også.
ja veldig òg.
hvorfor det da tro?
jeg tror det er pga. han Nils Vogt eller han Karl da som skriker og hoier og .
for det han er så sinna?
ja sinna og liksom sier ifra da ja og det på en veldig sånn hissig aggressiv måte og det det traff en nerve.
så det er derfor liksom det er der flerkulturelle får sinnet sitt fra det er Karl og Co liksom de bare eksploderer liksom.
det er der dem forbilder gode forbilder så.
nei men men du men du du var jo da du var jo for ung til å se de første?
jo, men altså det gikk jo i reprise.
det er det det gjorde.
så så det var vi jeg har noen klipp som jeg skulle vise deg som virkelig satte en støkk i meg da men men før vi går dit så så har jeg lyst til å vise deg en video til.
ja.

så det er veldig den er ganske rart bygget opp.

Roms er den i landet som har kommet lengst inn i Sognefjorden og granskauen, har ullmedalje i saueklipp, snakker mange språk, bl.a. flytende salmiakk. Brumund Brumund holder sammen med Fantomet verdensrekorden i å holde pusten under vann, er også vegg-til-veggetarianer.
jo men det det det er jo altså du må bestemme deg .
men du lo godt av det her da altså på.
jeg husker det liksom det er det er i den stilen så hvis du er hvis det hadde vært sånn om å gjøre å ikke le konkurranse etterhvert så blir du sur eller så begynner du å le men.

det er ordspill og det er visuelle vitser og det er fysiske vitser. det er liksom hver eneste situasjon var fylt vil du ha vann jeg sa tann ikke sant skjønner du alt alt er en stol og så videre.
men tror du at de har det altså som slik jeg har fortsatt altså er dette er jo veldig inspirert av britisk humor som Monty Python blant annet. har du blitt inspirert av de gutta her?
ja jeg hørte faktisk at de de var litt inspirert av av de derre Beatles-filmene også.
ok.

og Benny Hill òg men den derre løpinga inn og ut.

de før det så var det jo mere teateraktig mere alvor og mere liksom lenger ting så dette her var jo veldig lett og tullete og flippete da i forhold til det alvorlige.

så veldig inspirasjon har det nok ikke vært bortsett at liksom at du ser at her er det skrevet her er det tett med vitser her går det an å det går an å fylle på med morsomheter uavhengig av om man skal gå for ordspill eller andre typer morsomheter da så.
men ser du noen likhetstrekk som dere har som du har gjort da på en måte?
og det er litt artig for Trond Kirkvaag vi var jo i samme gangen Harald og jeg og vi Lystad og Mjøen jobba ikke der men Trond hadde jo fast jobb der i NRK så han satt på kontor liksom . så når vi liksom var helt liksom i starten med noe litt sånn Lillelørdag-aktig så så så sa vi sånn kan vi ikke spørre Trond du kan vi ikke liksom hva om vi vi lurer så på hva som funker og ikke kan vi ikke møtes og diskutere litt humor og vise klipp hva som funker og ikke funker og liksom sånn liten gruppe liksom.

han er nok var nok mer naturbarnet. få en parykk få et manus og så kjører vi på.
fordi en annen fyr da som du ikke ser her er Tom Mathisen.

om han har ja.
ja med cliffhangerens konge liksom med den hans og og jeg tenkte han er jo bølergutt Tom Mathisen.
ja det er han ja.
så jeg kjenner jo han litt fra før av litt sånn snikskryt. det er sånn alltid hyggelig å se han. jeg har spilt fotball med sønnen hans.

ikke noe jobbing .
ikke noe jobba ikke jobba med han nei jeg forunderlig type for han er altså så Tom Mathisen er er jo så utrolig morsom, men så virker det som han er han er bare alltid helt lik .
han han er litt sånn lost .
lost. sånn som jeg husker det og det det så jeg gjennom og da ser du jo i starten så har han bare sånn hva skjer med Brødrene Dal er det slutt eller kanskje ikke slutt eller kanskje nesten slutt se neste episode som var sånn bare men men etterhvert så gleda jo seg alle til den slutten. så etterhvert så fikk han jo mer og mer plass og det ble jo et forventningspress på at den hva er det han skal si for noe morsomt nå og.
og det er ikke ofte i sånn voiceover-stemme at folk bare venter på voiceoveren.
og det er vel sånn som skjer med humor at de så vel ikke det komme, så de første manusa var bare sånn er det slutt er det snutt og så etterhvert så var det enda flere vitser der også da.

her har han fått så mye plass . men det er ganske men det er ganske jeg følte de var ganske heldige fordi det er alltid det vet jo du òg å lage en sketsj lage noe med en morsom slutt det er dritvanskelig. så dette her var en gavepakke for dem fordi de visste at ok så har vi han ko-ko-mannen der som kommer og gjør at folk ler det siste de gjør er å ler og så kommer rulleteksten.
for folk husker jo stort sett det første og det siste en ser nesten så.
ja vi gå går ut med smil så er mye gjort da, så det var de heldige med.

det er jo det er jo noen likhetstrekk her. er det ikke det?

det var tettpakka med vendinger og overraskelser og og litt syrete og det prøvde jo vi å legge lista veldig høyt da og gå noen runder til og prøve å liksom.

så var vel de mere surrealister enn det vi var da er også de det er Monty Python-stilen hvor det plutselig.
nå skal jeg straks vise et klipp som som virkelig satt en støkk i meg fordi det jeg også vil frem til her er at jeg jeg så jo Brødrene Dal første gang ja sånn rundt tror jeg var sånn ti elleve år. synes det var gøy og skjønte ikke alt som ble sagt og jeg hadde på en måte ikke muligheten til å spørre far da du pappa hva er det han hva er det de mener for noe her for han syns han syns ikke det her var noe særlig i det hele tatt . og det er jo litt pga. sånn type ordspill og og sånn da som hvis du ikke fått med deg det så så sliter du på en måte med med resten og bare.
det er veldig det er veldig sånn masse referanser her sånn norske referanser så du blir bare irritert når du. det hadde jeg også blitt.
og bare og den stemmen til Tom Mathisen hvis du ikke forstår helt hva han sier og jævlig mye mas jævlig mye mas. men jeg har lyst som sagt å vise et klipp først og så kan vi prate litt rundt det etterpå.

er det her barne-tv?

sku er det øynene de øynene som er skumlest eller?

altså er dette også kunne det her vært vist som barne-tv i dag?
ja men jeg husker faktisk at jeg viste det også til sønnen min når han var ung og jeg husker at det var noen perioder der hvor det var veldig stille mens han så på. jeg skjønte oi dette syns han jo faktisk er skummelt og da var det akkurat som han var mere opptatt av hva som skulle skje enn humoren da fordi hvis du er så redd så ler du jo ikke.
ja da blir du du altså du blir helt.
men du ser jo at de prøver å eller det vet jeg ikke om de gjør bevisst men de spiller jo generelt litt sånn barneteater, altså de prøver ikke spille ordentlig gjennom hele serien. det er liksom tullespilling da.

med sånn overspill .

ja for du har jo den altså den bakgrunnsmusikken og hele den liksom .

ja det var det Pompel og Pilt altså det er jo shit å se på.

nei det de får vente til de blir voksne kan de begynne å klage da.
tror du det kunne funka i dag og vise det her til barna i dag uten å få en klagestorm?
ja det vil.
tror du det?
nei kanskje ikke den jeg jeg jeg vet ikke jeg jeg er ikke kjent det er så lenge siden jeg var sivilarbeider i barneavdelingen så jeg jeg vet ikke men den litt litt for skummel var den nok ja.
ja jeg har ett klipp til som jeg har lyst til å vise og det er fra fra den Legenden om Atlantis.

barn i Mikkel rev satt og skrev jeg skjønner det.

det det er jo humor på bekostning av minoriteter.
ja er det det. jeg bare tuller men jeg må først før vi går videre det som gjennom hele serien nå det må skryte var sånn gamle NRK med et kjempestort kostymelager og rekvisitør altså det er et rekvisittbonanza gjennom de episodene med rigg og kostymer.

ja nei altså over på hva som er greit og ikke greit lenger nå så er det jo.

det trur jeg faktisk ikke.
det tror ikke jeg heller.
nei og jeg tror altså sånn som litt den tida vi lever i i dag altså dem har jo dem har jo gjort humor på bekostning av andre minoriteter og som bl.a. indianere, Ali Babu og kinesere og den pakka der. her har du kanskje det du og Harald har jo også tulla litt med med minoriteter. jeg syns at det har vært kjempegøy. jeg elsket jo den det handler om respekt og og Jølsrud se på meg Jølsrud når jeg. altså hadde det vært innafor i dag tenker du?
tenker du på den eller det vi gjorde da?

nei jeg har jeg har en følelse av at vi ikke hadde skrevet den sketsjen sånn nå. jeg trur iallfall hatt mer liksom og lurt på hva var det vi ville så.
men trur du at det er fordi folk er mere hårsåre i dag eller er det mere sånn at folk tåler litt mindre tenker du?
ja jeg tror kanskje at vi har blitt redd for at liksom når du går inn på et touchy så det er mere touchy nå så folk har blitt seerne hadde blitt sånn hva er det dere vil med dette her. hva er det budskapet er her? men men de de kjørte jo gjennomgående bare bare fordommer og ordspill og var.
siamesiske tvillinger .
jeg tror ikke noen samer blir sure av det altså.
ikke sant så.
nei men lapp men det er jo bare sånn lapp er ikke det er ikke det skal du ikke si. ikke sant så er det bare sånn da sier man ikke det da dermed hadde du ikke gjort det. da hadde man jo kanskje funnet på noe annet gøy da.
fordi nå det har vi det har jo vært noen runder nå de siste åra da som f.eks. med Nissene over skog og hei og pga. den Ernst Øyvind-karakteren til Espen Eckbo og sånn da som på en måte var dritfet da og ingen som klagde da og så er det liksom gått ti år da og så har det bare dukka opp på skjermen igjen og så er folk på han. hva hva tenker du kan være hva hva er greia der liksom jeg?

de har ikke rett alltid heller de som klager og det bør være overalt enten det er kristne eller det er FrP-velgere eller det er muslimer eller funksjonshemma.

man må ta det inn, og når du først begynner å ta det inn så automatisk så begrenser det handlingsrommet. det gjør jo det hva du kan.
så så du tenker at du ville vært mer begrensa i dag hvis du skulle gjort sånn type Åpen post eller altså sånn sånn og den.
ja ja er du gæren ja ja det var jo. ja ja ja nå gjorde jo ikke vi noe var noe kanskje noe litt vi var litt sånn som deg face.
du jeg altså Bård helt seriøst jeg syns det det er faktisk noe av det morsomste jeg har sett på tv på norsk tv og Åpen post når dere holdt på der så så for meg da jeg jeg føler at det er mye sånn secondhand krenking da. det er mange nordmenns etniske nordmenn som krenkes ovenfor sånne som meg da det det er jo sånn som kan være.
du trenger ikke det.

vi trenger ikke hjelp til akkurat den biten der.
nei så jeg føler at det det det det det det det han den som har sagt det smarteste om det er Ricky Gervais som er sånn ok du blir sur og klag og så er det opp til komikeren tåler du den dritten og hvis ikke du tåler det så må du være snillere eller være mer omtenksom for alt er jo lov i utgangspunktet.

fordi apropos det med storm da. du har jo vært i en storm type type storm som jeg også havna i. du var jo en kyllingmann og jeg hadde med ulv i studio så vi har på en måte vært igjennnom.
ja det hadde du. ja det ble de sinte ja.
ja og det og det husker jeg at da det da stormen var som verst da så husker jeg at jeg møtte deg nede for vi skulle ha Nytt på nytt jeg skulle være med på der også da sa jo du du bare ja Yousef bare ta det helt med ro liksom. når det går litt tid så så glemmer folk og eller folk kanskje ser på det på en litt annen måte da. tenker du det samme sånn som jeg da du gjorde kyllingstuntet så var jo det var ikke det et helvete for deg?
jo jo jeg fikk jo mye ros også men på et eller annet si jeg tror jeg jeg er ikke så veldig opptatt av det der ettermælet og folk tror og misforstår for jeg husker at etter det kyllingstuntet så fikk jeg fikk jeg veldig mye kritikk og så begynte det å snu litt for folk skjønte satiren. så tenkte jeg sånn ok nå har det kommet rett vei her for det var Jan Kjærstad var ute og forsvarte meg og veldig sånn nei det kom ut hva jeg ville og så åpner jeg lørdagskryssordet på faren min hadde lørdagskryssordet han løser kryssordet i VG så var det bilde av meg og så begynte han å løse kryssordet og så kom det sånn bilde av meg dummet seg loddrett ut på altså det var et eller annet sånn fæl tekst nedover. så da også på en på en eller annen måte så vi vi tramper jo og velter glass og noen bommer og treffer. vi kan ikke være så opptatt av hvordan det hvordan det kommer ut ettermælet ditt egentlig. sånn at det har jeg ikke vært så innmari opptatt av å liksom forsvare noe av det vi har gjort egentlig og derfor har jeg vært sånn viss noen reagerer veldig på det ta det ta det bort hvis dere vil NRK hvis noen reagerer på at vi har kledd oss ut feil eller et eller annet. altså vi er da bare noen karer som har prøvd å lage humor liksom og pushe noen grenser og ha det gøy og finne på noe som ikke har blitt funnet på før og så når det går skreis så jaja så gjør det det. men men derfor men du kan jo si at hvis vi trekker det dagens klima da inn i den verdenen der så så kunne jo på en måte dagens klima gjort den den litt bedre for du hadde ikke spilt på de altså lappemarkedet. altså skjønner du? du måtte liksom gått en runde ok vi kan ikke ta de der nederste vi kan ikke ta en kineser som ikke kan prate riktig liksom. nei ok vi må opp.
opp et par hakk der.
ja det må være noe annet da. så det at man får litt motstand og må tenke seg om og kan være bra. jeg jeg jeg skulle se gjennom noen greier og det fordomsfulle greier der sånn og der ble den scenen hvor kineseren ikke kan si R og tenker at så tenker jeg at ja det der rart at det gikk gjennom på den tida. men da er det en telefonsamtale hvor en jente ringer og forteller at er der og så kommer faren for å slå henne i bakgrunnen. å må du legge på jeg skal ta deg. det var på tv.

ja og det gjør det ikke i dag. så i dag har vi jo men er det til det bedre eller til det verre tenker du? altså det at vi på en måte har blitt litt sånn for jeg føler jo også at jeg må tenke veldig mye over hva jeg gjør. fordi jeg jeg har jo en karakter en sånn nigeriansk karakter som er sånn men ja og jeg kunne jo ikke jeg fikk jo da jeg spurte om jeg kunne liksom gjøre meg mørkere da så ble jo det et problem og det er et problem som jeg aldri har på en måte jeg har bare tenkt.
så blackface gjelder for deg òg.
det gjelder for meg òg.
altså jeg tror ikke det problemet eneste problemet jeg et av problemene jeg i hvert fall ser nå er at det er en del komikere som er veldig flinke men som er litt tynnhuda og redd for kritikk. la oss si f.eks. Herman Flesvik jeg vet han er ikke noe glad i kritikk og når han skal skrive nå så trur jeg han er ganske livredd for han er så svær ikke sant. Robert Stoltenberg som du også kjenner er jo livredd så det det så det er jo det de som de som blir så sinte de har faktisk litt makt over noen da men ikke over oss.
ikke over oss Bård . så 1000 hjertelig takk Bård for at du kom. jeg ønsker deg lykke til videre og du skal jo sikkert ut og fiske litt og kose deg så så har du noen spesielle steder du drar til da?
ja det skal jeg. jeg begynner i lavlandet der der vinteren har sluppet taket først Østfold, så beveger jeg meg oppover Hemsedal og oppover til Finnmark.
Elvegris og den pakka der.
ja nei takk for at jeg fikk komme.
takk skal du ha Bård.